जैसा कि आपने जाना कि कोई भी गाड़ी हुई, जदे वो पंचर हो जाओ या। कई भी दूसरी समस्या आ जाओ तुमने अधर तोकबा कान ने अपने पास एक यंतर है। जो जानिये खेवा चेक चेक लगाओ तुमने लगाबा की भी कोई प्रक्रिया रेवे। अब जमाबा के बाद में कई होवे की जैक मे एक तार रेवे। अब ऊनी तारहे अपने जेक में फिक्स करवक पाँचे जैसे ही। उन्हें ऊपर नीचे करा तो जेक में कहीं ये की स्प्रिंग टाइप रोलर लागी रेवे अब जैसे ही अपने तारे ऊपर नीचे करा तो वैसे ही दीरा दीरा दीरा उन जेक अधर जाओ है और उमें अत्री कई हे। या ही वजह हे की कार जैक के द्वारा ही टोकी जा सके ओर कोई दूसरों तरीकों नी है।